Tou hatatei, tou bor hatatei tara, hihatuj tara revan te hitom or elia tara tou borbor tagoan lia mangil e nouk a tu bor hatatei, eru mas kahet ner a taheleo tariru, jon tariru, masal i tariru tara tou hatatei, jia tara tou hikahet tariru. So, te kahet me ria ru a masal i tariru, e ru ia kahet haraeh nia a masal tariru ta kahet me rea ru e ru papais. Tara tou hitom, a jon e mas sah e na hihin tanou, hihin has ya sah a jon tanou. Ru ia ka ni hiasasah, ba tou tapa i tariru te raeh i nou tara poaj te la nam. A tou hitom mei ta ka te-te tom me ria hihin je jon bete <hesitation> hakikisal ton na tou tapa, mei. Ru mas ngot sil er a tou tapa i tariru tara poaj te la nam. Poaj te la nam eiau ta ngot sil er. So tou hitom eru mas ka-kahet ner a masal i tariru, jia hihin kahet ne na jon tanou, hihin kahet ne na, jia jon kahet ne na hihin tanou. Tara tou tapa i tariru, ru mas tapa haraeh er. Tara sia poaj, be lia borbor o nouk. Tara tou hitom jia tar masal hi ha lia ku haso nin hihatuj tara masal, be lia hat ne nouk ien, te sep me moa lo a hihin tamulo, elo e, e lo ma ka haraeh mei a hihin tamulo, komin hula tor, komin kat bete la bitein nom a hihin tamulo, lo ma kahet, mas kahet ne nom a hihin tamulo tara tou hikahet hatot tamulo. Kahet jia sah a hihin tamulo hare na te sah me moa lo elo poij. Tou sah tamulo tara hihin ia ka ku pas ia i tanou. Komin hakej a mes a hihin, jia komin hakej a mes a jon. Sah tamlomi mas kaku ni tamulo, na tara hihin tamulo. So tou tapa tamlomi ia raeh. Tara poaj has te lala ua mulomi iah i latu, mas la nomi latu, kahet ne no mi e mi tara tou tatal tamlomi. Ji tasi, te na hoat wa mu lomi, me la no mi tasi, tena herok kesa ua mulomi tasi bakun a peke, kato haraeh nin <hesitation> hihitok jia u kesa u hipisi te pisi tal nou e lo tara tou hoat. Te la ua mu lo i latu, kahet haraeh nin a tou tatal i tamulo. <hesitation> Kilat kui haraeh nin le ngets tal e mu walima ji tua tamulo. So, toukui lo mas kahet ne nom minka te tom ne mulo, a kilat, jia sah, niko, kahet haraeh nin u tua tamulo. Le me ngets tal e mu tua tamulo gon meu lahot jiu kilat na niko. Te la si ua mulo i tasi, kahet haraeh nin <hesitation> a ien a hi kesa hipisi jia ien le tuan ni heatung poij si no, kahet haraeh nin. So, tara tou hoat le kato haraeh i nom le a yus haraeh se nom a sah hasop, lu e nom a sah hasop te tuan ni les e moa lo a ien. Lum mei tama, <hesitation> tuan ni <hesitation> hala ku mela ilali be lo te les nom a ien, mei. Le ha kuel nom a ji hasop bete halei mul, haruk e mul tasi be lo te les nom a ien. Ien a kajen, ien a kekerek te ngot e moa lo te tuan te-te-te <hesitation> te kajen hatuan na ien, lu e mu lo bete hanong e moa i han u tsinih, kova te kekerek e na ien, pat bet a hagoal poij e nom, tara sah, a ien ne nah a ien a kekerek, na lu e mulo tara mes a poaj. So, tara tou hoat, lo e mas kahet haraeh e nom, te la ua mulo tara peke, kame no kesa u hipisi, kame me no hihitok, le mas ngot haraeh i nom te na hoat ua mulo. Tara tou hoat na tara tou lei latu, ri mas kahet haraeh ne ru a tou tatal i tariri, tara tou, tara min toukui te kaj e riri, tara tou hoat, na tara tou la i latu.